Kuae Marueco igua tanta yepe jou ovae soo, erei jaereta tanta ombopisekatu oiti pipereta comino canela jare ciruela jaema omojeengatu joureta jae jokuae itembiu irureta oyapo <hesitation> asao oape tatapiire.